איין טאג בין איך געגאנגען אין דער פארק און איך האב געזעהן א גאנצע וועג אנגעפילט מיט ראוזעס, און <hesitation> נאכדעם האב איך געזעהן א מענטש און ער האט מיך געזאגט אז ער גייט יעצט פראפאוזן פאר זיין פרענ- פאר זיין פרענד, און נאכדעם האב איך עס געזעהן